han vɛn-na curulu mibinni a gu ɓɛ ɓwa-dɛ han gu-ra ɓɛ ɓwa um han sinsinmu ɓɛ ɓwa kuwa twa mibin a wa'a matete ɓaro vɛn yɛri yi mɛnna a ju zerebe ere zereman beɲu betin to mu ma to han sin to han ma sin matete a mɛ se to han gran-vɛn-na mu a benɛ ɲunu ɛnɛ awe sin a han ɲan sinsin-mu a sin po hɛn'a wure